ثلاجة كهرباء logo shogola fentani en تلاجة mengirosa fa tou tan orker angokani eska kabaka fa eskanamie felaie fa eskanamie In firgeka fa eskanami wala fa coshi mo walla fa nerisie engimo.